والله انا بحب العصير البلدي حقنا زي القنقليز أو التبلدي و برضو بحب العرديب و <hesitation> الكركديه ديل كلهم بيتعملو بي نفس الطريقة. تجيب الحاجة الداير تعمل منها عصير تبلها لي فترة في موية بعداك تصفيتها و تزيد ليها سكر ، طبعاً لازم تكون منتبه لي التركيز بتاع العصير لو تقيل شديد تزيدو موية و لو خفيف شديد تخليو يتبلة مع زيادة عرديب مثلاً